ମନୀଶାରା ଜୀଵନାରା ମୁଲ୍ଯା କାନା ଉତ୍ତର। ମନୀଶାରା ଜୀଵନାରା ମୁଲ୍ଯା ତାଂକା ଅନୁଭୂତି, ସ୍ନେହା, ସପ୍ନା ଓ ପ୍ରକାରା ଉପରେ ନିର୍ଭରା କରେଂ। ଏହାଁ ଅପରୀହାର୍ଜ୍ଯାଓ ଅମୁଲ୍ଯା ଅତେ।